E leydi Amin fijo ko yimɓe ɓuri yudugo kanjum woni fijo bol, ko ni fijo ɗen e njayri, ko ndaruki fijo ndin e talabijin ko nasara'en fijaata. Fijo bol kanjum woni ko yimɓe ɓuri yuɗugo.